Pos ca vés qu'andamus çachandu nel güertu guipamus parriba i vel el cielu azul tan intesu pos dan ganas de siguil trebajandu assina qu'es el azul craru que se me vieni ala cabeça. Alogu ya si piensu un poquinu más pos ya me recuerdu delas auguas craras d'angunas prayas porque es verdá que la praya namás que me gusta si es assín aspeci de pecina i col augua azul crara.